Énukuréén yaan irégmé nisébiyé yo yoomé énaab. Marok énaab fanahol gapolool amundé asaléni, gapolool fanago éni surtout éni ulako ma gujéék tiin kun jaraam uñoow gapolool aw fanahi bétééy injé yo écimé énaab ihañihutool bat jiŋoot tiin tnuur sa.